हा, कई व्यंजन छ जौं मकै बनाण नि आन्द, पर म सिखण चाहूँद। जैन कि काफुली और फाणु। या दोनों पहाड़ी व्यंजन ह्वेन और अपणू खास स्वाद छ, पर मकै अब तलक इनका सही तरीका स बनाण नि आन्द। या बनाणा सिखण मकै बडी खुशी होली, ताकि अपणी संस्कृति क स्वाद म अपणे हाथ स बने की खे सकूं।